اقدم هوايه عندي هي الكراتيه وانا كنت دايما بلعبه اوي بدأت العبه من وانا كنت عندي سبع سنين وهو اكتر هوايه حبتها في حياتي واكتر حاجه يعني حسيت أن هي فادتني